Aiza e, tadidinao moa le resakasena hoe refa manambola asena de andeha raha hoe, <hesitation> ka handeha ary amy tanana ary a? Ndao raha f'efa <hesitation> nahazo vola any lahy, faran'ny volana lahy niany, ndao tonga de andeha, miomana de ave- afaka roy alina zany asena de andeha akagny, zakeo vadinao.